मोइ पुन् पोथमे जोअर् अगते बेग् एत ललो, बेग् तुत् पनि बोतोल्, फुछ्, दैफूद्, तेरे नेक नरन् धरन कि बकि बे दोलो। कोइ मै फबिम् जेमुर् दोल कितु मन् तोतगि बोइ, मन् लगि बोइ नेग जोइ थकि। जे तत् मोइ पिव लगेल् पनि बोतोल् दोइस्ते मन् कोरे लो। अरो तेने कक् उपर् पहर् बगो बलो गर जेनेके रन रोसि लगेले, रोसि तलो ललो। रोसि गोइ, तसोद् हतोद् तोइ लो कसुतु बनि ग्रोस्स् तैफर् बेभर् गोइव परो। करन् मोइ जितेय रोसि तलो थोहिम्, जितेय मोर् हतोद् बोहोत् जोर् पव परो। कोति केइ हेतु कर्ने मोइ रोसि तैफर् थोहिम्, कर्न ग्रोस्स् लगेव। ग्रोस्स् तोहि होले गोस्तु बेभर् मै कोनो कसुतु न पम्, अरो वूद् तैफ् लगेव, जने वूद् पीनु क होक्। जेने मोइ बुदोद् मोनो सिलिप् न करो, तेने केइ सोलितो फल्। सोलि लो एफुले मोइ परत् छव परो, तेने क धरन बोस्तु लम्। अरो मोइ धुनिअ केइ, जने मथरोद् कसुतु न पक् दोर उपरत् गोले। हेत् तैफर् कीब लगेल लो, कोति केइ तेने क धरन बोस्तु, किसि मन् लोकत् लोए जम्। जने मोइ कसुतु फिल् नहि, अरो मोइ पहर् उपर् उथि जोअकर्न कोनो देफेच्त् नहि, तो दिगे मोइ फबु। जमे अरो, तेक्सु तैफर् देस्क् पीनेल मोइ बसिय चोम्फोर्तब्ले होबो। हेनु क धरन देस्क् पीन्देइ मोइ पहर् उगव गन, खु बितज् न फबु।